Beijo rodi doko seje, sae golu jipal nesko sere man, dapita ko nyama, dapita ko yara, ko po, dapita harima bi ko yama ajum, gam doko sere di watadi irima.